He, a mo bâginan bo we, antimbaa mmada lóoda ugee nan méti gijóoraŋ béede. Bbasgo wi maa tidi ma nyóbodi a waabo bâginan bo, gilee béede a gee gtidi biñaŋ ma gíw. Wee tínga winooni unyaawe fo uméti gilee béede he. Waabo we gilee béedi tídi gee gi nyóbodi, haloolu utoo mo gilee béede gee gi nyóbodi. Winooni we nyaaŧi be, fo uméti gilee béede. Winooni we nyaa be fo uméti gilee béede. Tita gii yaaŧim biñaŋ ma, hana gii womin biñaŋ ma, han gisaagim bâan ma gee ge méti a béedi tída, wee tínga haa tta mada yaa wil uméti gwilim béede he.